- الغرض من <hesitation> الآلة الحازبة هي بتساعدنا في الحسابات ، بتساعدنا في العمليات الهندسية- ممكن تساعد في- حل المسائل الرياضيات في حاجات كده بنستفيد منها فيها و <hesitation> بس